زه کامیډي فلم غوره ګڼم. کامیډي فلمونه ما خوشاله کوي او د ژوند فشارونه کموي. د خندا او خوندورو لحظو لرل د ارامۍ او خوشحالۍ یوه غوره لاره ده. نو بايد په خپل ژوند کې د خوشحالۍ ډېر فرصوتونه پيدا کړو.